Quia na mantꞌiaya colo wii mayuuꞌcheⁿ na jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ jndye ꞌnaⁿ na ya nntseitiuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ colowaañe ee jeeⁿ neiⁿncooꞌnaꞌ wandoꞌ tsꞌomnaꞌ, xueenaꞌ ndoꞌ ñequio ljoꞌ ꞌnaⁿ nnda̱a̱ nntseijoomꞌndyo̱ juunaꞌ chaꞌ na tijndeiꞌnaꞌ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ cweꞌ na calatiuuya quia na wjaꞌ na nntꞌiaꞌ cwii jnda̱a̱ tquie na neiⁿncooꞌ jndye nꞌoom niom quia na nntꞌiaꞌ juunaꞌ na tquia jeeⁿcheⁿ ndyaꞌ maneiⁿncooꞌ wii ndoꞌ neiⁿncooꞌ na chaꞌtso nꞌoom, ndeii tscoonaꞌ joꞌ ꞌnaⁿ jeꞌ matseindiinaꞌ luaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na joo nꞌoommeiⁿꞌ yaanaꞌ, tandoꞌnaꞌ tjaꞌnaⁿ ljoꞌnaꞌ matseitjo̱naꞌ aa nntsꞌaacheⁿnaꞌ na nlꞌuu quia na tjaꞌnaⁿ ndaa cwicaaⁿ nꞌoom sa̱a̱ quia na nntꞌiaꞌ cwii tsꞌoom na neiⁿncooꞌ wii tscoonaꞌ quiajoꞌ matseindiina na juu tsꞌoomwaꞌ teinomꞌnaꞌ na ya wandoꞌna chaꞌtso ljoꞌ na macaⁿnaꞌ maniom juunaꞌ quialjoꞌ juu na nntꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ colo wii mati nnda̱a̱ nlajomndyo̱ juunaꞌ ñequio na wandoꞌ tsꞌaⁿ oo chiuuwaa na wjaaquieñe tsꞌaⁿ quia na nntꞌiaaya cwii yuscundyua, cwii tiꞌndyuañe quia na jeꞌ xcwe na ndyuañe jeeⁿ neiⁿncooꞌ tjaaⁿꞌaⁿ, jeeⁿ neiⁿncooꞌ noom. Tjaꞌnaⁿ yuu sei tjaaⁿꞌaⁿ ee luaaꞌñe maꞌmo̱ⁿnaꞌ jom jeꞌ xcwe na wanoomꞌm joꞌ chii ja matseitiuya cantyja ꞌnaaⁿꞌ colo matseindiinaꞌ cwii ꞌnaⁿ na ya, cwii ꞌnaⁿ na neiⁿncooꞌ, cwii ꞌnaⁿ na wandoꞌ aa na nlatiuuya cantyja ꞌnaaⁿꞌ nꞌoom aa na nlatiuuya cantyja ꞌnaaⁿꞌ quiooꞌ oo aa na nlatiuuya cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii tsꞌaⁿ chaꞌtso ꞌnaⁿmeiⁿꞌ ñenquiiꞌcheⁿ matseindii colo cachuiꞌ cwii ꞌnaⁿ na tseii, cwii ꞌnaⁿ na wandoꞌ juunaꞌ luaaꞌ na nnda̱a̱ matsjo̱tya̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ colo wii.